ہوپ، ہوپ بولے تو امید، ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے دیکھو کہ امید ہو تو دنیا قائم ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے، امید سے ہر چیز ہوتی ہے۔ اگر امید نہیں ہماری زندگی میں تو کیا بھی بننے ہوتا، دیکھو۔ مثلاً اب اگر ہمنا امید نہیں کہ کل ہم اٹھیں گے تو ہمیں کائیں کوں کیا بھی سوچیں گے؟ کائیں کوں سوچیں گے کہ زندگی میں ہمنا کیا بھی کرنے کا ہے، ہمنا کیا بھی بننے کا ہے، ہمارے سپنے کائیں کوں دیکھیں گے ہمیں؟ اگر امید نہیں ہوں گے پورے ہونے کی۔ اب بچے پڑھتے کائیں کوں پڑھتے، اگر ان کو امید نہیں ہے کہ انہوں پاس ہوں گے، کل پاس بنیں گے، امید نہیں تو کائیں کوں پڑھیں گے؟ لوگ رشتے کائیں کوں چالو کرتے، تو امید رہتی کیوں زندگی پو ساتھ ملیں گے بول کو تو چالو کرتے، انہوں یہ تو کائیں کوں کریں گے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک ہمنا امید نہیں رہتی تو کیا بھی نہیں ہوتا۔ امید کے وجہ سے ہم آس کی شروعات کرتے۔ امید کے وجہ سے ہم زندہ رہتے۔ اس لئے بولتے کہ امید پو دنیا قائم رہتی بول کو۔